किराएऊ लागत किसी देशंगऊ, शहरऊ, या क्षेत्रऊ आर्थिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व, रंग जीवन स्तरऊ निर्भर लान्च। भारतऊ किराएऊ सामान्य औसत। तेग महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। बीएचके इद बेडरूम, हॉल, किचन तीसहजार प्रतिमाह। मध्यम आकारऊ शहर जयपुर, लखनऊ, भोपाल। इद बीएचके बारह हजार प्रति माह। निश बीएचके बीस हजार प्रति मा। गटो कस्बे रंग ग्रामीण क्षेत्र। इद बीएचके पांच हजार प्रति माह। निश बीएचके आठहजार प्रति माह।